د حمام د ټب په اړه د فکر کولو سره انسان یو څه ارامیږي. دا ځکه چې د حمام ټب چې د نرمو اوبو ډک سي او پکښې پریوزي نو د انسان د ویني فشار هم نورمال کیږي او ټوله تشویشونه یې د ذهن څخه وځي. د دغه شي په ذهن ته را وستلو سره انسان راحتیږي، او شاید خوب هم ورسي.